nui nā ʻai laikī, ʻiʻo. nā ʻai pāpapa kekahi <noise> hoʻomākaukau nā ʻai he nui ka hapa nui o nā ʻai ma laila me kēia ʻano pika kikoʻī ma brazil. a kaulana pū kēlā hua ʻai acai ma laila kekahi, i koʻu manaʻo a ʻono paha, pika paha, nui ka <hesitation> nui ka pika ma kō lākou ʻai.